ایران هم د نړۍ یو له پخوانیو او تاریخي هیوادونو څخه دی. دا هیواد د تاریخ په اوږدو کي پر نورو هیوادونو باندي پاچاهي کړي دي. ایران ته پارس هم ویل کیږي، او په زرهاوو کلونه تاریخ لري. ایران د تاریخي نګاه څخه ډیر غني دی او حتا په خپل وخت کي یې پر یونان او اټالیا هم حملي کولي او هغه یې خپل مستعمره ګرځولي او پر هغو یې واک چلوي.